o tua ɲa'a benɛ sin uwe surtu o cɛ <hesitation> bon oyi mana a o yɛrɛ cɛnu wesin oyi boro o a'o ni lero vara lero jisian ma mu bera wian a ni fan'aro pepe pepe o wo mu a'o mani cioro oyi cio han lo o tua oyi ciona han to han ma senu sin oyi so han mabun non to han cɛnu si tui pa